Fandroàka ndraiky amin'ny aligna izy kôfa le mitomoagny regny igny tsy mety mihavita regny igny volagnin'olo koa fa hoe fa misy angantrangatran-draha misy lolololon-draha.